أكثر شيء رومانسي رأيته كان في إحدى العطلات الصيفية، حين رأيت زوجين يتبادلان النظرات أثناء المشي على الشاطئ في غروب الشمس.